Mi arta mi natta google play store ɗum android, koo mi natta app store ɗum apple, to mi natti sey mi jannga fu godɗum manhaja ngaɗan ɗum an, sey mi tokkito mi ɓiɗɗa install, mi tokkito mi ɓiɗɗa fu godɗum mi ɓiɗɗa, har manhaja ɗum ɗum ƴenta ɗum waɗida install.